Iluedigbo alufuna kougbe, iluɛfuaniɛ alufune baekpo, ituɛlaniɛ alufune afuneseatamiɛtu ladu blamɛ, iluɛlamiɛ malutodzi nekududu, ileutane malumalu maka afsnaba obiskuduan li, ib ilueewlumie, alufunabaa watike kuwini nua waïli, iliswudi alufu nabaa sledeninfomazeyi kokoo du nskuni, ciseni, ilu wiele alufenabaa slodi funagevi umoli a alobi funakpo moli, alsdinfonazevu ane, ilu Eledi alsdodinfonaba zexiane, alufu idzoa alufenewledu kazay ayitimani; ile idzonedu alufune uya kana: alufunumia kanevi tasibaba kasitam. Ekuyekwani bua mataneeeyi moda, mataniayosgeswo, ilu idzo nefua malu ewledu kazay komeaniayaʒaŋ nutatilɛli.